Väega erinevit sääntsit <hesitation> millimallikit vai lausa meduusõ om olõmah. Mõnõl om sääne mürk, et tuu või sinno sekundiga ärq tappaq.